מִשְׂימָה חַ'טִירָה קִתְּתַטַּלַב תַּחְטִית דִּיקִיק, אוּל חַאגָה, גַאנְצַנַּע אִיְהוּת גְּדִידָה מֻקְּנִי עַבְדּ אִל-קַאמֵל וְנִדְכַּל אִל-מֻנַזְמַה מִן דְּרִיכּ שִי נִקְטָה דֻּעְפָה עִנְדְהוּם, מֵאַעְד מַא גַאנְחַאוּל אִשְתַעְמֵל אִל-זַכָּאא בַּשּׁ נִרְבַּח אִתִּיקָה דִיַּלְהוּם וְנִגְ'מַע אִכְבַּר כְּדַר מִן אִל-מָעְלֻוּמַאת אִל-דַּاخְלִיָּה אִל-סִרִיָּה, אִל-هَدَف הִי נִخְרֵב אִל-עֻמְלִיָּات דִיַּלְהוּם מִן דַּاخְל, נִטִּיח אִל-שַּׁבְּקָה כּוּלָּה, כֹּל שִי פִי סְמְט וּבְּלַא מַנְקַשֵּף רַאסִי חַתִּי לְאַחַר לַחַזַה.